Binatang yang toma moti ne ene mangiti paling hare anggena ge dofola, turus gatebe haiwan gosagina, turus mega re boto-boto, a nege ene mangiti hare